مفتاح النور هو اصلا بيكون جواه حتتين بتاعات نحاس في الغالب لمن يتلصقن الحتتن ديل دايره الكهرباء بتكتمل والنور بولع ولما يتفصلن عن بعض النور بيطفي